Toko gena ngone gahi ena gena ngone coho ena rasi, rai ngone tola ena ma sako gena la ena sone gou-gou rasi, rai ngone tim ena ma ahi ge se koroho-koroho, rasi ngone roca ena pake ake koroho, rai ngone tola ena kene-kene, rai kalau ngone nyinga dahe osu ena bolo sinanga ena ge ngone oro luto la so gahi uku tom toma riha, coma so sahu goroho igo, rasi ngone sinanga ena bolo ngone osu ena, rai rasi ngone oro rica, se bawang, se joji, coma gasi ge ino la ngone gahi ena ma dabu-dabu, la oyo ine ge ena saki.